أهلا وسهلا أنا إبراهيم حبيت أتعرف عليك أكثر، شنو اسمك؟ شنو الأشياء اللي تحب تسويه في وقت فراغك؟ أعتقد هالحفلة فرصة حلوة نلتقي فيها ونتبادل الأفكار، إذا عندك أي شي تحب تحكي عنه أنا موجود وبصراحة شكلك إنسان لطيف وودي أعرف أكثر عنك، وكيف تسير أمورك؟ وكيف الأحوال عندك؟ و-ونريد نتعرف على خططك المستقبلية.